тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
сәлеметсіздер ме тағы да
менің келесі эпизодыма қош келдіңіздер
біздің талқылайтын тақырыбымыз ол сыртқы ортаның фактілері біздің ішкі әлеміміздегі мәселелердің барлығын шеше алмайды
білесіз ғой
кейде күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалардың бәрінен қашып кеткіміз келіп тұрады
біз ойлаймыз жер ауыстырсақ жаңа жұмыс тапсақ бәрі өзгеріп кететіндей болып көрінеді
себебі біздің өмірімізде дамымай жатқанымыздың себебі барлығының кесірі ол біздің айналамыздағы адамдар біз тұрған жер біз баратын жолдар біз тұрған көше біз істейтін жүмыс болады деп ойлаймыз
ағылшындар айтпақшы көшенің екінші жағындағы шөп те жасылырақ болып көрінеді
бізге басқа жақтағы біз болмаған әлем керемет бәрі әдемі болып елестеуі мүмкін
сөйтіп біз жер ауыстырармыз жаңа жерлерге барармыз жаңа жұмыс ауыстырармыз
алайда уақыт өте келе біз өзімізбен бірге өткен жағымыздан бір нәрсені алып келгенімізді түсінеміз
ол не деп ойлайсыз
меніңше ол біздің өзіміз
себебі қайда барсақ та бәрі бір өзіңнен қашып құтыла алмайтының түсінікті
өзіңмен бірге қайда барсаң да өз өзіңді алып келесің
ал өзіңмен бірге өзіңнің бойыңдағы баяғыда қалған мәселелердің барлығы өзіңмен бірге көшеді
біздің бойымыздағы қазір бар әлсіз жақтарымыз бен проблемаларымыз ол сыртқы ортаның бір бөлігі емес ол біздің бір бөлігіміз
ііі білесіз бе менің не түсінгенімді
егер мәселен осы жерде дәл осы сәтте егер сіз өзіңіз армандап жүрген мақсатыңызды алға қойып бірақ та соған қаншама апталар бойы уақытыңызды бөле алмай қолыңыз тимей жүрген болса қанша әлемді аралап келсеңіз де бәрі бір сол қол тимеген күйі қала береді

себебі біз өзімізбен бірге көшіп жүрген кезде сол баяғы жылдар бойы қалыптасқан әдеттеріміз бен мінез құлықтарымызды өзімізбен бірге көшіреміз
әрине жаңа жерлер жаңа жұмыс орындары жаңа оқу ол жақсы тәжірибе жақсы өмірге деген көзқарастар қалыптастыруы мүмкін
алайда сол көзқарастарды ала отырып егер де өзінің ішіндегі мәселелермен тікелей жұмыс істемесе онда сол мәселе қалған күйі қалады
сол адам қалай болды солай сол күйінде қайтадан тек мүмкін жаңа пакетке оралып келуі мүмкін
меніңше бұған қарсы шығудың бір ғана жолы ол өзіміздің ішіміздегі мәселелерді әлсіздіктерімізді тура қабылдау
одарды әлсіз тұстар екен деп одан қашуға немесе тығылу керек емес деп ойлаймын
оны біз қандай қасиет болса сондай қасиет ретінде қабылдап оны танып біліп одан кейін себебін іздеуге тырысайық
неге бізде осы жалқаулық бар
мүмкін біздің мақсатымыз анық емес шығар
мүмкін бұл мақсат бізді ынталандырмайтын шығар
неге мен күнде ашулана беремін ызалы боламын
оған себеп мына жердегі көше ме әлде машиналардың тығырығы ма
оған не себеп болды
әлде мүмкін менің жұмысым ұнамай ма
жаңа жерге көшу жаңа жерлерді ауыстыру тек қана сол ғана шеше алатын бір ғана жол ма
егер де біз ішіміздегі мәселелердің барлығын анықтап қабылдап оның шешімін неге деген сұрақтың жауабын тапсақ онда біз ішімізде кішкене тазалық нақтылық орната түсеміз
біз тұрмаған жерлердің барлығы тамаша барлығы керемет емес
біздің ішімізде жылдар бойы қалыптаста қалған мінез құлықтар мен әдеттерді сыртқы орта тек қана бір айда бір жылда бір екі жылда өзінен өзі өзгертіп жібере алмайды
егер біз оны қаламасақ
сондықтан өзіміздің бойымыздағы әлсіздіктер мен кемшіліктерден қашып одан тығылудың керегі жоқ деп ойлаймын
оған қарсы тұрып дұрыс сұрақтар қойып тереңірек зерттеп сол мәселелер мен әлсіздіктерді дәл қазір дәл осы сәтте шешуге тырысайық
бүгін менімен бірге болып соңына дейін тыңдағаныңызға көп көп рахмет
егер де көп сұрақтар қойып басыңызды қатырып жіберсем кешірім сұраймын
ыыы алайда бізге осындай ойландыратын сұрақтарды да қойып тұру керек